لو رجعت بالزمن أسبوع كت هحاول أبقا أهدا شوية وأحاول أنظم وقتي بتركيز أكتر لأن للأسف أسأت التصرف في موقف كدا في شغلي، وكت هحاول أبقا هادية أكتر وأحاول أتجنب الضغط اللي اتحطيت فيه وأشرب حتى لو كوباية شاي بهدوء.